To, bangli dige bangjinghe dam luwe nini nanduwo bangjinghebo man ki kuu nyinonghi manki dige kanghe nob bwab chi mam nanghen ti chike ya dige bangjinghebo fyam bwak nanduwe ka, na wo nyo, nine mo tee bituli, bituli im fee luwe cho liyar do durko nanaduwen liyar ler mani, bituli tam ki tee bituli tam ki ka one la no bwebangjinge wo bori ki cho nii bwaa, wo boriki cho nii bwaa, wo bori ki cha tii nang bwiyek, nangbwik dige nii bwaa yalame no mo nuwa bo lumadi wo wulo, chwantairi, wo nyimom nii bwatiye yaan tiu wulo mwe ninen neken nen no chwane taane neri anyomwenti wwo mwe wi, no kwirum bwii, nyinong chaka wi, kwen chi chi yalati bwakko nin ki tuwe luwe ki tuwe luwe, wo ki cho nii bwaa, woki chon nii bwaa, ki manyi ka, mo tee bituli ki na ki no nyori to ta chan chokum nob bwaab bo win, tee bituli daken twirab bituli ki cho nuwabo luma, nob bwaabbo kowanne nii bo a cho, bouti ki tuwe luwe ki tuwe luweti toi, wo bori ma nyinong chako, ki mwembo kwii kwii, wo bouri ki mwembo kwii, ki nyinong chako nee bituli tochiti ka toka. La chin mam ye ka far che yagjag kaltichi bituli cho yombo bee koyambo ki la daken lo, la farche yagjag bwe kumbile boki bituli yere mo farmi mun dam da kwam de nubo kile kwan yi yiye bi nomb yombe, bituli kwani nugom ka nunga kwan shi nomb yombo chiki noi ri ki toh dike a matiye to yambeb bi cho nini banjigebo yaba wabka chaji mur bwe duwale wii bwe chiye wii, bwe bisome wii bwen terkurewii bwe bibage wii, bwe kwa wi, bwe kula wii, bun choji banjigebo begen wiyak kage bwe kumbile bo bituli chobo bow yaken chiko chaji bituli yanyiken firen mo bituli muki mun yi bwa mwan tikan banjigebo cha ma tikali na numako bwiyo fwaragi nano yi bwatiye kwama necheri chi yang feren. Bi twetoh who chirow winti winti winti winti yachin tike firen, bituli ki tea cho na liyar do na liyar do liyar liyar bitorero kenan, bituli ya yiken kitona wo tuk chok chok swa swele se suki suki suki suki suki suki yila kweu kiri ti nung bo yie foswear yiram wiyeri cho bar bi swea so bar bi suwe so yi bua durgo bituli nubo suki wo suki wosuki wo kese suki wo ke she suki wo kunou ri kagimbo ki swai kiyawi yarim kagembo swai kilam yob ri yarim kagembo swi ki ya taar di yarim to wo bwe duwale mu suk swai mwe ya kwi sui bi bituli yar kiriti nar ri tumb sui miyikomtiye bai kebo sui sui ye solewo sole kwarchere ga cho sui chi tum tuwe chi sum suwe bwuyo ba nage yaba dou kwiti liri nagen che mani chi kwam buyo tamubwe kumbile ki mo yagchak. Ya mo tiken firen mo ki chwaye mwe mo chuku, kunu chwaye kunu firen ki chwaye yiken chwe bituli win yilaten yo be che, kwi bo yiken nyanchang yila chuku ten, la kumtachili tifa, lanbun fi na fi yib kwenu bo yiken nyanchang yila chukten na taare che e kiwomtachili mun tee fa langbun fib, chru de cheru kwi bo yiken kiro nung, tangnum chiyembo kiriti naar la bituli to komti nuwai ka bangjinge bo ki toi ka ki <noise> o o chwaye kwenuwe na bwe kumbile che. chwaye kwenuwe na bwe kumbile che, bwantene, bwedwale, so ba bwak fo lohbangjong cho nunghum bwaak ko win totiye cho nunghum bwaak ko win totiye cho bwekum bile barbichwe, bwenda twatde twatde ri bwekumbile bituli nee nyanchang tuka ye nyanchang so nii bar bi chwe lo banjoge dwene mi yinen kertiye na barbi chwedi man chure lohkumbili cho kumbilebo tamki barbichwe, diye dwene bwedwali cho nii tikali cheu chotamki nii bwa.